E fomba fiasane masina fazera lamba, misy totozy zay amignao da misy fanzaitry zay koa ery aloaaloa ery asofoka aminio zay fa io gne lalany gne kofehy io, da e taretry, da misy raha ahodikodiny zay amzay, mampidina, mampidina, mampivôky miditre an'igny fanzaitry ame lamba de iny amzay gne manzaitra an'igny lamba iny refa avy eo.